Insonning ko'zlari turli xil rangda bo'lishi mumkin. Yashil, jigarrang, ko'k va boshqa b ham bo'lishi mumkin. Ko'zlarning menimcha yigirma xildan ko'p turlari mavjud. Chunki ular yashil. Ko'k yashil yoki qoramtir yashil xar xil turda bo'lishi mumkin.